Ardiiɗo leydi Iraan hoolani ministaajo Israa'iila ngam hawre nder Palaasɗiinu, ko un fuɗɗi yannde joweeɗiɗi, nder lewru oktoobar hitaande caaliinde.